Reto aby ñy sakafo mety hahamantsim-bava<ptoa>: -Ñy sakafo mamy mare, -Ñy sakafo be proteiny noho ñy hena, -Ñy fihinanan-tsika tongolo, -Ñy tongolo lay, -Ñy fihinanan-tsika kilim-bazaha, Eo avao koa ñy fihinanan-tsika raha madaodao.